<hesitation> Ilay fantatro hoe any Alemana an, <hesitation> tena hoe <hesitation> ilay fitenin'izareo an, tena hoe vitsy ny olona maneran-tany mahay ny fitenin'izareo dia lasa ao anatin'ny kolontsain'izareo izany ilay hoe tsy maintsy hoe mianatra fiteny anakiray hafa. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe izay rehefa alemana rehetra izany an, tsy maintsy mahay m- mahay fiteny anakiray hafa. Ohatra hoe fiteny anglisy na hoe teny frantsay.